طبعا عشان تعتني بالاشجار في الاماكن المغطاية. اول شئ حافظ على نظافتها من الغبار ما يكون عليها غبار. حاول انه يدخل لها الضوء. كمان لما تسجيها ما تغمرها كثير وطبعا في نصائح وارشادات في الانترنت حسب كل نبتة ممكن تستفيد منها. وتوفير الاكسجين بجدر المستطاع.